अमर् बर्तमन् हमए, ब ब्यक्ति कोत जिबनन्, किसु एने होबि धसनक्, ब सोन्पर्तन्, ब अस्प पसे जिबुर् हहयो, तत् किसु बुकिसु बस्तु खेतन्, अमे धकोन् ब धकोनि धक देखि पल प अजए। अरो हे धकोनि त केले, ब कुनु बेअ बस्तु ब कुनु धोलि मकोति पर <hesitation> ओरित्रन् पवो पर अजए। अरो हे ओरित्रन् पवो ब बे, अमे बस्तु तु सप्सिकोन् कोइ रखि बोर् ब बे, अमे धकोन् रोक्। धकोन् थोक तु अति कोइ प अजए। जेने धकोन् थोक बस्तु होल्, तेफिन्, एर हित् थकोन् देबो परो, केतित् देबो परो, कोलोहो देबो परो, बुतोर देबो परो, इत्ते दि धरनर् बस्तु। अमे धकोन् थोक जिखि पोले प अजए। अरो लोगो ते खुअ बस्तु थोक बोतोलो धकोन् त के। <hesitation> एक् केले ते अमे धकोन् देबो परो, इत्ते दि कोलोहो, पनित् को बोतोलो, होको लोघेले ते अमे धकोन् देबो परो, हे बस्तु बेजन पर मुक्त।